hueno ña ku ña yó´o in kuia ra só kantiu yó in yó´o uvi yó´o uni yó´o kumi yó´o u´un yó´o iñu yó´o usia yó´o una yó´o íín yó´o usi yó´o usi in yó´o usi uvi